Kimi-kimi ba deri na ki firi yobo mu do. Mu firi yo la sin boba firii kon budou weni mo no. Weni timi ne, ba bo na ki boborou efiye la mini be. Ifiyee bo timi bo nein la e be, kimi-kimi bemi be, ango a frain do. Bisi yo be mein yoro timi ne, wo mein timi ne, efiye bo sindiye bosou mini be, kimi-kimi firi duo pua do. Firi duo pua sin bo. Kimi-kimi beli naka ni mini wari mini mu do. Mu wari la sin de biri. E bani wuru ki boum kpo, wuru bou <hesitation> sin ne e fiyaifi. E fiyai fi sin ne, o ko kon mani yerin timi ne, bisi yo duo mien timi ne, e wa beli na ki ni a mini wari mini o mu sin do be, imini mu wari la e mo, emo eni awou mimi, ba kpe-kpe-kpe yerin timi ni be. Bo mu timi aki ifiye bo kemi, maamo duo gein timi ne e babo do oyi la yi ifiye be, kimi kpo ba bunu yo mini suo sin do. Bunu do. Bisi bunu sin do be, kimi ba gbrisi timi mini pikei ba bai de bia. Bai, pikei bai be. Pikei bai, bai be, ani maamo karamo erein. Kimi-kimi ba seri tie do. Bisi serio tie do be aka suru-otu bani aka suru. Bibi suru-otu bibi suru. Wari afin-otu wari afin. Bide pouu mo tu bide pou. E bise mien mo eyi mose be, ifiye ki weri. Sonama laa mo efiye be, obo nigina o suo mo efiye be, kimi-kimi, ba beli mu firi yo̱ la do. E beli mu firi yoo la de bia, kimi-kimi mini ango frain sin. Bide tua sin ba firi be aki bulou weni mo no. Bisi firi aki bulou weni me sin. Be owou o mu firi weni. Be bana kini <hesitation> o wo timi firi weni yi egede be, wari-bulou ko timi firi weni yi. Bisi wari-bulou be, anini opko ama-okpo ama kein puamo kimi-kimi okpo bolou mo ko firi weni yi. So, enari dou yi kimiise, eni okpo otu mini ba ani owou bo o muu bo, a ba kini owu bo o timi akini ari firi. Bo weni do, owoubo timi oloko-buo otu kore. Mien yorei timni, efiye ama emi. Bisi efiye be duo mien. Kieni buo. Maamo buo. Taaro buo mien timi ne, a bani akin o wou bo timi bo nein, efiye bo timi bo sonron duo mu nigina la de bia, bisi bai kpo ba buo do. Kimi-kimi ba beli ba wari ko bo nimi. Bo wari la sin de bia. Bulou-bulou be, bulou mu na kini, muna kini wo timi wo firi weni yi yo ki la emi. Muna kini bisi yo la sin de bia, mu pelei la sin bo. Kini-kimi ba pelei be yerin timi ne, biyo duo, mina kina seri do be, kimi-kimi ba beli wari o mu. Mu wari, la de bia, kimi-kimi ba amini wari duo suo bo, bani eni awou mini yerin do. Fiyai mien puamo, fi. Kimi-kimi ba powei, eyerin. E firi yo duo pua eyi bo, i ba mo gbaa ki a pri de. Akpo ba wari ba pua yimo gba ni akini epri akibakpedi tei do tei timi ne be mien gbe ghaye kimi ne be mien gbe gha ye kmi mo mien weriyao bo bani darimo do i be mien yebe ebingha ni enini be bra mien mo agbegh ne bisi amo gbomo kimise ba deri mo tei mo tamo yei mo tu bra toru mein timi mien si mo pitei ba bai do pikei ba bai do be rikei ba bai de bia ami taaru kara mo erieinpikei bai do be alaauru otu suru beni toni aki aki bibi zuru otu zuru wariafin beni biri eye suru otu suru ba bisi bra mien sin do be ba kpu keni bra be i gba toru be kimi kimi ba wai belini akini firi yola emufiri yo labo e ba eni firiyo bo timi yearu nana nimi kimiyan yeni aru you mu eni firi yola efiri i yo la e ba firi yo bo firi weni timi ne efiye ama enuu timi ne erein bo soko yinibe amanaba ambafou do ambafou sin bo amana ambafou you duo timi yerin timi ne be efii. ye emi bona kini keni buo mutimimaamo lamone kimone kimise bafiri weniye duo suo do i bulou wenimo debei wenitimine batimiakibo boberi Mese yekanke ongo gbaleme o ipenake idiri munkeyo muse yeke ke ango bale mene iye fe gbabaman inekuru gbame, ba mekume mogo afa mogome alekealemene aneke gbamene tuteyagbadamaba gbaa wenemon kpo keme ere egberibake keme ikioma suode ifiebose gbakumon gbakpo alamie kemese yome bene menekpo bene muewei kpo mien ka mo gbuerekpo mienkamo mukemi ba mientimi ke ishaba romapamoye kese beke fiemene pa ane ka gba malade boloyoma mene teyagbadaba biere mene anebrima beim yaan Kene ken timi maina ta de tceme tce fiye ba la-de ma dene teh yoi la de beh bulon wane mene, keme sai bulon wene mune eni fare ke ba bulo wane mue eni keme fere ra fere sa fere wane bi ke bulu wane mi fimi ne efiye bo kenei mama tare nole, eba bo sunoro gei de sura de beh geri terine egbe ekpede taide tei timo keme sei seiri ware-la-de, wane la-fe bia, tceme eni awon yanin pa bulu yenin, sun kpo fa yain bebe ovum kpo fa, ba bulu yain timi beh fia timi firi fei misi yoi bo-de ba bini doh biri, bini biri si sin tcuro o fu bumi yo la de dere, a-bur nu timo ne pai lai bai ye ba tce wene bulu di-se bra beh ani seri dia yeni pa. Bona kini sọnọma dein karama baibe emini bani eni firiyọ duọ na kini kari wari ko muuni kpọ emini mu kari dọ firi wari bo timi kari yọ mien bụọ mọ bisi bra mien zini yọ kpo fa o. Ebu dein fịrị. Emịni bịsị karị yọ miẹn timi ne, kari yọ miẹn buọ mọ bọsin mọ ba firi bẹ aki bulouwẹnị mọ nọ. Eni bina eni fịrị weni yi ba gbaima kpọ puə yi. Zụa tain a firi weni ketu mini gbọ kpọ nana yi. Bisi agbayi mini kpo emọ weri nimi. Akpo bani esibe akina ani ekoki omu ekpo bani enị yọ duo asibe aki eni ekoki ọmu bisi yobẹa ri tei. Bisi bra miẹn oru bọu otu bou fiyai-fi-otu fi bisi mien yi bọ ani aki ni firi weni yi bra bẹ erein kpo mu yi. Bisi bra miẹn timi ne bẹ. E dii mini bẹ diye ba soki dọ, bisi soki dọ bẹ kịmị-kimi ba mini akpa mini bẹlị raki ba wari omu ọ bisi bra ki oma kini yerin yi. Timi nẹ duo giẹn timi na ki sọnọ ma dein. Ani aki firi weni a pua be bọlọu bọlọu omini bụlọu baị bụọ mọ maamọ kara mọ bai bụọ mọ. Aken bai ye kpọ akẹn bai. Akẹn-boom bai. Biribai. Biribai bụọ dọ bẹ omini bani akini ehn, waibo bani akẹn-bai bo sụọdẹ. Akẹn-bai. Biribaị Omene bu fere-fon ye ke kice nuwa ansonowai bulu bu niya ebi tom ba ke mi, emene bulon tcene beh keme bo bai diri bai be dere dei ene me izon yenia beh eni pa-foru, fere wene e-pero-mo, thone doma, misi bra tce fene wene, wene timi ne fili mene wene ware mune, fiye fiye tce emi, eni fiye sai tcare times mene tenu mi ya wane ne mune, wene tun be kene yoi tce emi ango dei keme ango da yese mene koro ke koromene, mena presi pena fimi, ye fa de bra ki bulu wene mune eni emi bra.